Ma cuand ses giü d'mural, sai nen mi cerco cerco appunto d'fete rie o cuntande 'na barzëlëtta o cuntande cuntande le mie aventüre cuand i era ën po pi giuvu, ma al e 'na coza ch'al e ne facila comuncue, se ënvece rieso rieso a furé la tua la tua tristëssa perché no